Tuu jaos, et trompetist hellü vällä saiaq, piät sinnäq väega spetsiifiliselt sisse puhkma. Et saq piät uma puhkmisõga sinnäq tekütämä vibratsiooni, midä sis <hesitation> tuu trompetitoro võimõndas ja muut helüs.